والله أني عاجبني أسمي مرة أحبه و وايد أحس أنه مميز وماجد سمعته من جبل أسمي مرتبط بشخصيتي أنه أنا شروج وأنا وايد مختلفة ومشرقة ومنيرة مو بالساهل تنظر لألي لا لا مابغيره أنا بيعجبني أسمي ومافيني غيره الصراحة.